<hesitation> אין די לעבן פון א מענטש און פערזענליכע וואקסן איז אז א מענטש וואס קען זיך נישט ארויסגעבן אזוי גוט אדער קען ער נישט ארויסברענגען זיינע ווערטער אזוי גוט קען עס ארויסברענגען דורך מאלן, קען ארויסברענגען זיין געפילן דורך <hesitation> מאלן אדער פארבן זאכן און אנדערע מענטשן קענען דורך דעם פארשטיין וואס יענע מענטשן פילט אן דארפן <hesitation> ארויסברענגען מיט ווערטער.